هأحب إن أنا يبقى عندي القدرة للتحكم في عقول الآخرين <hesitation> أكتر يعني عشان أقدر إن أنا أوجههم للحاجة اللي أنا عايزها، لأن بحب إن أنا يعني أكون قائد للفرق وكده، الموضوع ده بحبه.